ni jenu nɛ co mɛwa besinna abe awa nu mawa man co ho jenuso mɛwa donc a bira in ma changer nin tomu a bebian um donc me minian ani desi in wa tu'ite fa in jerema ɲu fa in sii ɲu